Bueno pues in yala pues nintchi puesn cualcan on nintchi bueno pues in nopiaba no comida no tlacuaque ok nintchi se salsa nunca in tecashik on nintchi de serranito non de serrano non de chiltelpi iván in isguatomac nica ni se ajo ica nin tecashik gua tetequili in silantro ocuaque guan nitschi huevo non itchi huevo de tortas non den cualcan tos den nen tiotlack ni cuitoc in ayotsitsin sequi ayotsitsin guan in non tetec guan jitomate guan nica in sebolla yonacatl non yonacatl guan ajos guan non cuitotl sequi pipitsa mo. tetekili guan nen tsoyoni nica nin aseite guan tetepili in. pipitsa guan acuel nintchi se salsa non nochi de pulla Ajan non dende huaki in chili niki dica tecaxitl huan neki in me onimotexili onic chi non den tortilla in tlaxcatl ica icon huan onic chi se atolito atol onic chi ijin natol onic chi de de tlaol huan de maíz de tlaol de chocolate onic tlalili ica non yiyala porque yala onen sehuaya onen sehuaya tos yinon no. Amó onic chi de agua ye onicacompañaro ica atolito in comida ajan icon onic chi non den yala no den yala onic chi icon huan de noc seki días pos non aveces ivon ticua in comida de pollo pos in pollo non esté bueno non. ne casi amó nichpactia in pollo den non dende dende cualica den dic central no. Amo ne nichpactia den de de veces de crioyotin de crioyo in pío pos quema ocate cana melahuac okinpia dede crioyotin huan non ocachi ocse sabor huelic non huelic in sabor non melahuac ocse in pío ocuel den den cuacuitlax pos niki niki aveces de non nic chihua de decacaldozhin. O veces nica in chili oninchigua icon o se melaguack acompañarua ine no pía no arbol de limón no cuaqueltiqui ni chihua bueno in limon ni quechua non agua de limón no me chihua ento ni cuechua in licuadora cuechua in limon ica nochi ni neguayo gus ni tsetselua tlaliguis in azúcar guan icon guelic nichihua non de veces chihua ne amo casi nicua de cosas que grasa nica niqui kikiltsin kilik ocuel ava verde icon ne nelelua ocuel ose comida que nineshmati de carne de res amo nochi de ves de pollo de mo sanicuia pero así de wuesasua amo nochi de san yenon melacuatl o salsa casi siempre salsa itla comida pero salda yeyetsin pero nica salsa o más se huevo non ne chemati non todavía Ja icon melahuack de ocuel de in pollo pues aco acuel cuacuali cualica de nen central guan tos temoti de in crioyo de nen crioyo pues de me lahuack de nica ni nescaltia niqui o se sabor guelik non guelik